एक कमरे को अच्छे से वैक्यूम करणा खातिर कुछ यू तरीका छन: कमरा खाली करा – पहले फर्नीचर अर सामान थोड़ा किनारे करा ताकि पूरा फ्लोर ढंग सी सफाई वे सकू। ऊपर से नीचे की तरफ साफ कन – हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ वैक्यूम कर, जैसे पहले पर्दे, फिर सोफा अर आखिर में फ्लोर साफ करा। कोनों पर ध्यान दो – कमरे के कोने पर जरूर ध्यान दया, कोनो के अच्छा सी साफ करा, जख जख धूल जमि हो वे ते साफ करी दया।